Kur mendoj për të dielën, më vjen në mendje qetësia dhe pushimi. Është një ditë e dedikuar familjes, shpesh e kaluar me një drekë së bashku ose aktivitete relaksuese, një moment për t'u rikarikuar para fillimit të javës së re.